Men mehmonlarim uchun tez tayyorlanadigan makaron tayyorlashni rejalashtirardim. Ular qisqa vaqt ichida tayyor bo‘ladi va turli soslar bilan mazali bo‘ladi. Pomidor sosini qo‘shib, salat va non bilan xizmat qilardim. Shuningdek, oddiy desert sifatida mevali salat tayyorlashim ham mumkin.